Ta kikunri ña ho o on. dikonri, a dichinri ta ku chinri té xhi canela xhin ho o on. itá xhi bongabilia ha ho o on. coninri naranja chín ajo <hesitation>